من الوقفات الخيرية اللي ندعمها هي مؤسسة اليونيسيف، خطر المؤسسة تعتني بالطفل، آآ بالأطفال اليتامى واللاجئين والمشردين خاصة، وتحد منا من إنتشار المچاعة بين الفئة العمرية هذيا، اه وبالطبيعة الطفل هو الطفل هو أهم حاچة في الدنيا لذلك يلزمنا نتلاو بيهم وندعم المؤسسات اللي تتلاهى بالاطفال.